मेरा ख्याल सी अलग अलग दोस्त रखनू बहुत जरूरी छ, अलग अलग दोस्त नया विचार और अनुभव लॉन्दा, दूसरा का नजरिया समझन म मदद मिलदी। हम ते नई चुनौतियों का सामना करन मं और सुलझोंन म सहारा मिलदू और दूसरा की बात के समझन म मदद मिलदी और हमके जु है नया माहौल म ढलन म मदद मिलदी जु की बहुत जरूरी छ।